Ndamanya embeba, ndamanya ebiyenje, ndamanya kapa, ndamanya embwa, ndamanya <hesitation> ndamanya ente, ndamanya enkoko, ndamanya embaata, ndamanya <hesitation> entaama, ndamanya enjojo, ndamanya <hesitation> enjubu, ndamanya engabi.